Atsi wo ne me dzeshia, me dzeshi tek tsi, me dzeshi kene tsi, dɛbavi, melina, atsi wo l vovovo. O yɔna ɖeo tsã be na aya me ʋugbo be tsi me wo, me dzeshi tek tsi wo, me dzeshi dɛbavi me, me dz- o yɔna amaɖe tsã na be na, o yɔna atsi ɖe tsã be na kpatsi. Atsi wo le vovovo. Ke ne etsi wo tsɔna o tsɔ tana azikpe kple kplɔ kple etɔ wo, o tsɔ tek tsi tsã tsɔ tana zikpe ku etɔ wo, mi me tsɔ na dɛbavi tsɔ me na aka ku etɔ. <hesitation> Kɔla ko olea, me dzeshi dzẽ, me dzeshi amame, me dzeshi gbɔmeme, o yɔna ɖeo be na o yɔna ɖeo be wui, kɔla wo le vovo. Atsi ke o tsẽna mí ɖuna wo ya ɖeo be na gbabɛ tsi, citron me atsi me o tsɛna citron o te de na gali detsi alo o tsɔ wɔna gbe lanu wo. O yɔna mangu tsi wo, etsɛ na mangu mí ɖu na. Aɖɛblɛ tsi ets ɛna ɖɛblɛ mí ɖuna, pomme ma atsi wo, enu atsi wo vovovo ke o tsɛ na e fruit wo mí ɖu- o tsɛ na nukuo ke mí ɖuna.